Sacciu natari e sacciu jiri 'n bicichetta. Mparai a jiri 'n bicichetta a l'età di tri - quattru annuzzi. Prima cu la bicichetta cu li roti laterali e poi livànnuli. Nun fu dìfficili. A natari mparai di granni. Di nicu sempri avìa usatu lu sarvagenti e mparai a natari senza di iddu sulu quannu mi nsignaru nta na piscina; mi pari ca aveva vintanni.